Vina tenana jani xhina na xhile daño ña'a koño xhikuté xhi'a yuku laxhi ova'axo, aya'a uu oni kivii, kaxuu té na uu nguichi xo'o há niñayi jun ngene te ngunxun ndutu teyenalo kelen daño ñoo koño yicuchi'a.